بفضل الاستزادة في الوجت المال ممكن يساعد في كثير من الاشياء لكن الوجت هو الشيء الوحيد اللي ما نقدر نستعيده اذا ضاع اذا عندي وجت اكثر اجدر اتعلم اشياء جديدة اقضي بوقت مع عيلتي والاصدقاء اسوي اشياء تفيدنى على المدى الطويل